Nyoowe kanye kurora <hesitation> na nabaara nti ekiro kinsemereire kurungi muuno nubyo nko, kakuba'nyimuuka, nkatunga ekyokulya nka hereeza abaana bange, ebyo'byebyarikwetaaga mwekyo ekiiro, orbundi yasaaba ekitaabo, nakitunga nakimuhereeza ntabandiize kwerariikiira n'genda kuchihankaha. Nkagenda ha'muliimu, nkakoora nkarugayo ntatungiire obundi kusarwa sente, orbundi ntatungiire ensonga ezi kunchyambetetuura rundi tugambe nka, nka orbundi wakaro ensobi, bagamba kiino bakujuma muuno. E Haho nkarugayo kurungi nkataha nkasanga no'muka hariyo amasemererwa, ebikolya biriyo, hataraho kurwaraa kwoona ngu obundi omwana yaasasa, orbundi omukazi yasasa rundi amatungo gange gonere galya emisiiri ya'abantu. Nabwekyo kube ekiiro kyoona, ngenda, nkagaruka kiri kyoona chikawaho atabaireho omusango gwoona rundi nembeera yoona eri kuntabeijuura rundi ekambihisa. Ekyo ekiro nyoowe ne'kitwara nke ekiiro hakiimu ekisimiire muuno omubwomeezi bwange.